ما بعرف ما جيت فكرت بالقصة من قبل أنه طيعان ام إختفاء لأ ما بعرف ، لكن أعتقد أن كل شى إله مميزاته يعنى طيعان فينى أشوف العالم من فوق لكن ممكن استبدلها بالطائرة الحين ، الإختفاء <hesitation> ما بعرف يمكن بختار الإختفاء إى الإختفاء.